Aah, untu bwa mbere bwithiritwe bwi karikaa. ii antu ukarana na rangi e ngosi yeeku, urea ukwithirwa ukaru, aah antu ibakwuthirwa. Untu bungi ii gukuunkumana ja thaii nthiguru ii yeetu, ibukwona urea atungeria beokite mbecha mbere ee inye mantu jarea baatwi twingwa tukwenda, ndwaa ibukwona urea antu bakuuraaana, ontuku gwikee, gwituka, antu ibakuurana, muntu okara wikara buthuku, muntu ookuuraa, muntu ukumwatiria aaniini, agukuraa. urea antu bakwithirwa bee baki bakienda mono ngurano ili ala antu bairi, ja ruuka na muka kana ntumurumie na ntomurume, mantu jarea jatibati kwithirwa, aaha kwina rumena rutuuku mono, antu batik wathirwa bakendana. Umm, uuntu burea bungi bukwithirwa bugiita na mbere nthigurune ii nja kuu nja guti antu gutigana nja atiku urea kubati, aana batikurerwa ii aciari bao kwina thiina ee antu gutumira ndawa, dawa za kulevya. Untu buu ibwithiritwa bwithukia njaa inyingi na nthiguru aa amwe aa mantu jamaingi jamaingi mono aa na uria nthiguru ikuu igwita mantu jageetaa jeethukaa aa indi twinaa nootu chi nchie mantu jau jonthe tukeeja kwithirwa twinaa twinaa mantu jameega nkorore kwi antu bau bangi kwithirwa twitethania aa kwina mantu jangi jamathuku mono antu antu batikwenda aari kaneekuru kanaa aka kana aona muntu akoraa mwana muntu bwi ukuthukia kuthukia kuurana niuntu bwa miunda into biria bionthee antu bakuruira niinto kana ii mantu joomba kwaarirua indi antu bee barienda tu kuuraana gukukumana mantu jati baati mantu jaagwikaanthi mantu jaagwikaanthi mmh guntu gutibui mmh naa mantu jau tijameega uuni kiakwa uria mpumba kuuga naa ntikuu jasupport inya ndaika imwe naa uria nthiguruigwita inkwigua nkimakira mwano kwa na aana baa bangi bonthe naaome. Oou inkumakaa uria gakeethira gukani miakaii ijite antu ut antu beenoothuku na uunii untu nthithagia mono ikurombiria aana aana baria baanini thaii mantu jaria bakwona tii jameega indi tukathithiatia tukauga atia nao batwi ibatwi kujachinchia naaa ingwitikia tukaajachinchia nontu generation kaanaa gii ruchiara ruu rwijite imbiji rugachinchia nontu kwira mantu jamaingi antu baa bachiarie nyuma yetu batim batimenyote naaa mantu jaa tukuu aana baa twinabo bakareta mantu jangi jaria jagateetheria gu gutetheria kuthera mantu jamathuka jari jookarika naa ingwitikia mi miakaii iijite mantu jakaabua ja jonthe kwiragwa untu bukiija kubua ii ikwambaa kuthikaanini naa jakaabua mbereme.